ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة. لما فتحت الزجاجة وقرأت الرسالة، اكتشفت إنها خريطة لكنز مدفون من زمن بعيد. قررت الصيادة إنها تتبع الخريطة، رغم كبر سنها، وبدأت رحلتها في البحث عن الكنز. واجهت تحديات كثيرة في الطريق، لكن إصرارها وشجاعتها ساعدوها تتغلب عليها. في النهاية، وصلت لمكان الكنز ووجدت صندوق مليان ذهب وجواهر، وكانت هذي أعظم مغامرة في حياتها.